<hesitation> أكيد المساهمة في المجتمع مهم <hesitation> التركيز على سعادة المجتمع، لأنها تعطي حياة الشخص مع الأكبر <hesitation> واجب من السعادة الشخصية، لأن السعادة الشخصية محدودة <hesitation> مش أساسية زي سعادة المجتمع المترتبة فيه على التعاون مع بعظنا ونحن نكون متعاونين مع بعظ سند لبعظ <hesitation> وأكتر <hesitation> لحمة مع بعظ. <noise>